Ën computer al e furmà da la tastiera, ël mouse, dal prucesur, da la bateria, l'alimentatur për cariè la bateria, da le spìe e da le spine USB e dal monitor e pöi a ie ancura d'aute coze che mi sai pa e cuindi l'ai mai aprufundì